meh-mba ayor akor ina yefie. mba-ayor na-afu uni afunyi waa. ali ejie okie-kor abi. si nor yaa mba ayor. na-afu-yi afuu-yi alí. íyíor-gor aba nor yaa. mba ayor afuu-yi waa. alam kalor abi na-ni-îkplede. ichuí ni-iwi utie. iyin-yie yaa. aka kalor. ina-ni-ikplede meh. kana neyi aba. ayíe tie-oh. waa-atiem. yeru mah akwo nor. akor yim iji ma akwor nor. ma-aku-che. akor yim-ji. ya kuji ya nom meh. oh-no ni. ikplede ibi aka atiem yeru ahem akwo nor yaa ni-ikplede ibi meh. awu. yi awu yi waa. meh ada. ikplede kali. yeru alor yim-jim bi en-de-eȝee ana ikuro meh oh nami-ibi nor oh. heem kwo-kwo meh mba tsom ni ko. oh-yi-yi. akwu yeru ameh nta-ba akwo kpem. akor yim jim che-taa. aȝi-ni eh yeru. okwo-kwo kali-ikplede meh. adowu meh. akor bi yim kwo meh. ada. meh-meh nu-na awu-wu-yi waa tsa-tsa meh meh-na yeru. ahu aja-jie nomu-mu. na alu atiem meh. ma-kwo na. ma-akwu yeru-ah-meh na. ani ma akwo yeru na. ni igboru oh-yì, ma kwo ni-igboru epa yaa. ali. ime-tie ifuu. na jiji meh. ma-ka bi íme-tie. eji-ji ala aji-ji meh abi fuu. yie bua ba. ju-fuu ne-bu-meh. ala-waah na. yor-ori-okpebi ayah meh ayoma che ní kplede abi-bí non. ikplede abi-yana. ame ikplede ameh. namí ageyi. ya-meh na. amnd ma ageyi yaa meh na. abí na yefíe yefie ama. mba ayor akor nah nor na otîe-tie-oti-tie mba ayor akor na. nor na. mba ayor akor na-yefia. aha, ayor akor na yefia. yaa. emer-ne-ȝi-igboru orr abala. ne-tie yameh emer na bi nanor. ofio-fie yaa meh am-kpa tah abi ruu-abemi. mbi na yefia yaa. ina neri-igboru ame. meh okor odor-dor kali yefia onu na. gbobar. ifuu wey waa tsa-tsa. meh ande mba ayor-oro amerd akwa. ija-jie akor. nicki. yí. kíyí waa tsa-tsa. akor. alor yini jim na ma aku-iji nor yaa ali. somo. yaa. wu yim jim mba aku. iji nor mba aku. iji nor mba. ayor akor. na yiefia. na. afuyí-afuyí. tsa-tsa ayu-tiē yaa yefia noru. ogbogba. waa tsa-tsa meh. ah han. yor akor na yefía yameh. kana nayor nomu:aba-si. neyeeh. abi ku-ni yon-gon-yon-gon yah-ni meh oru. alor yeeh yim jim. nami aja jie nomu nah mi yikre awaa meh ada. meh kí. kejíe ni nami na-no-ori kalor. neȝi igboru yaa ke-nenaya. ma-j̄ajie. nomu. oru. alor yeem-jim na ma waa. meh emeh na. yaka ba yor. ibu meh. na oh ne-bu meh na. oro-oyeyaa. abi-aba baa. abí ju-tie. neyi abí jue. meh na ada meh mi nanorori íblawor yaa. mbi na-ni-ji-ji-iblawor yaa. alena. nya-ka. agu-gu ichi-keyi waa. tsa-tsa. aleh. na. nami. aba seneh-alena. alibua awí-ija-j̄íe. alu-aka-bi ruu alor meh. maa. yeeh jiji yaa nah. awui tie yaa ni nawor. oh nawor. oh no-ori waah tsa-tsa ena. nn jaji nomu. nn-yor ebinenena. akor yim-jim ma kuji nor. na. meh waa. haa ni ko-huu. ake meh ibu. aja-ji ní enyí osor-sor. nami meh akpa meh na. nami akwa ade-non. aha. akwa. ade-non ana. akwa ade nor. am-ba de kalor tah memeh ne-kplede izi-za abí si nor yaa. meh. odudu ki-si. aja-si nomu. ettie ikwom ayikukeray de kalí maro. oh nami aja-ji nomu. na memah. iji alor yeem meh. nami aku. iji nor meh. waa no-oro zi lay neyi meh aba ziney ma yaa ní hem, imimem meh ma-aja-jie no-muma meh. mi-kwogu-ah tah. aka-mi-ibu alay tah. orori. waah alami ayor/meh. kwo-go nta ziko. oh yabí shí-krie awaa meh. akor yeem jim ma aku iji. nor. mba astor kalor. ahía aju-aj̀ie oh ni ba. aru-ikplede akeem orr ni ba aya heem meh. aka. yor yaa. woyi. nami mme nanor iblor-ni. nami aja jie. nomu nah ayi kukeray aga-gah meh na-ada meh-mba ayor akor ina yefie. mba-ayor na-afu uni afunyi waa. ali ejie okie-kor abi. si nor yaa mba ayor. na-afu-yi afuu-yi alí. íyíor-gor aba nor yaa. mba ayor afuu-yi waa. alam kalor abi na-ni-îkplede. ichuí ni-iwi utie. iyin-yie yaa. aka kalor. ina-ni-ikplede meh. kana neyi aba. ayíe tie-oh. waa-atiem. yeru mah akwo nor. akor yim iji ma akwor nor. ma-aku-che. akor yim-ji. ya kuji ya nom meh. oh-no ni. ikplede ibi aka atiem yeru ahem akwo nor yaa ni-ikplede ibi meh. awu. yi awu yi waa. meh ada. ikplede kali. yeru alor yim-jim bi en-de-eȝee ana ikuro meh oh nami-ibi nor oh. heem kwo-kwo meh mba tsom ni ko. oh-yi-yi. akwu yeru ameh nta-ba akwo kpem. akor yim jim che-taa. aȝi-ni eh yeru. okwo-kwo kali-ikplede meh. adowu meh. akor bi yim kwo meh. ada. meh-meh nu-na awu-wu-yi waa tsa-tsa meh meh-na yeru. ahu aja-jie nomu-mu. na alu atiem meh. ma-kwo na. ma-akwu yeru-ah-meh na. ani ma akwo yeru na. ni igboru oh-yì, ma kwo ni-igboru epa yaa. ali. ime-tie ifuu. na jiji meh. ma-ka bi íme-tie. eji-ji ala aji-ji meh abi fuu. yie bua ba. ju-fuu ne-bu-meh. ala-waah na. yor-ori-okpebi ayah meh ayoma che ní kplede abi-bí non. ikplede abi-yana. ame ikplede ameh. namí ageyi. ya-meh na. amnd ma ageyi yaa meh na. abí na yefíe yefie ama. mba ayor akor nah nor na otîe-tie-oti-tie mba ayor akor na. nor na. mba ayor akor na-yefia. aha, ayor akor na yefia. yaa. emer-ne-ȝi-igboru orr abala. ne-tie yameh emer na bi nanor. ofio-fie yaa meh am-kpa tah abi ruu-abemi. mbi na yefia yaa. ina neri-igboru ame. meh okor odor-dor kali yefia onu na. gbobar. ifuu wey waa tsa-tsa. meh ande mba ayor-oro amerd akwa. ija-jie akor. nicki. yí. kíyí waa tsa-tsa. akor. alor yini jim na ma aku-iji nor yaa ali. somo. yaa. wu yim jim mba aku. iji nor mba aku. iji nor

mba. boh-okpo. ayie. iro oro-ri yaa. meh ro-oro-rí idude yaa mbi. abuow. yaa. mbí rah. aba-kpa yaa. nka. alamí awo. ora ame isi-ri meh nom. zezee waa. na-ade tese eem íkwom. ebah. nam ma borru ameh aabí siri. nta bu nameh ahu-mí buu. bene ne-meh. okpo. ana. ina ta. waa kwor. ni-igboru odue ami kpa mka omuni eeh. oru. ala-mi-isi-ri aba kor meh. ni mer kooh. alor ba wu ne-igb-oru yeȝi-yeȝi. atie-eji adim meh. igboru amer tie-tie aba. ah-nami kpah. iyi-yaa yeru. tie-bi malor. ohu-eȝe tie bi. malor ohu-eȝe tie. yim am kie-tie. yeyi na. ahie tar? Asame. na mi ageya. tah. na ma aha ni nn. oro-ri waa. alor. yim jim tah mba yor akwor ijajie. aha-aju-niȝee mena-ada. mba-aju-ne-ȝee yaa wu. yi nami aba ju? Ayor akor na yefia. yefia alam ba yor. akor. nanor meh. awor ba yor kameh na-nor kam kpa. na. yefia. ibi na-yefia yaa mer memeh nu. odou-dou kpa abi si meh. aha ajua-jie nomu-mu meh. memeh nami aba-ayor akor meh. ze-igboru yaa. na-ni igboru oȝo-ri yaa. na-ni igbor okposi-igboru okposi ameh na-ni. igboru okposi. ala awu odide. aka atsor ajua. adull na nor nani igboru yioe-ȝi. na-ni igboru. odw-duu yaa meh. aya. aki ende-ofuu-eeh eȝe. abayaa. ayor. aka oru. nede-ofuu-eȝee agba-yaa. ayor aka ofuu eeh-eȝee ameh oro-ri ina-oh ofio-fie yaa ina-nor odull-chuu jaa. meh awor wey-eȝi-igboru oh duu-duu ameh alor si bi. tietie meh. memeh. oh-oduu-oduu tie-tie abi-si akor kalam meh orori waa. aleyi tah ba. yor meh. tah gba-ikwa aweyi-ija-jie. ne-gre-epa eyi-yi waah tar-tar. alam. kalor. iku meh. alah ajua. jie nomu-mu. ukro. alor yim jim ko-huu. meh ukro. amer-nom. ezi-mande. amer negi ayaa ko-huu mer. yabi. buu eta-ba-bayor. akia. aba-ayor otah. aleyi munor atie. bene. alor yim jim oru-na mi-munor atie na. ni maa-ada. yi-munor atie-tah heeh

Na, awu-iyin, oro-ri tsa-tsa, ala ba, ayor nede-ese, ama. ina, naka loru, alor na igboru igboru, ofuu-tie nor meh, igboruu ofuu tie, alah fuu atie na yoro-ri tsa tsa yeeh meh, emeh nor oduu-dull tiefie, isi meh, oduu-duu ama, ali-si, meh onu, yefia meh, onnu-noro-ri tsa-tsa, meh ala yor ebi, ende-ezee meh, memeh, mi na yefia, ma-afueiyi afuiyi wwaa tsa-tsa, akor na-ne-odide, ne-zigboru ni-go, alayor, oru atalu ageyi meh, nom, notsion-esie, meh oh yefia meh, so ala-mi ajua jie nomu na-meh iji, alu yim meh, na-ma kwaze, na maka ba ayor meh, maa-ayor aguna, oh na, mi ibu meh, meh akonu oloza, akwa ador ne-jie, anim kpa, adou ne-jie aku, aka yoru, alami aka yor-meh, em-eh nu abi na yefia meh, ne-egre-epa iyi-yi tsa-tsa, yefia isom, ye-egre-epa iyi-yi waa tsa-tsa, emah adome, aka emah, adome, otie, tie ala, tsor tsor meh, memeh. ne-ezi, gboru, tie-tie abi nameh, nor-odor-odor meh, aku na, nor-odor-dor, aya-tah azi, noro-ala geyi nede-ezee ama meh, azi no-orio-ri-yaa okpahe alia nuu ge-ge0geh yaa meh mom, yaa nu-ni bi ezee apa eyi oh neyi ikuna, ne-kwa adi mara ayah meh, aleyi adi-maru ayaa tiee meh. eta men, oro-meh ayoma nu-neni, oro-ma ayoma ne-ikplede isi nor, aka yor aku, na yefia yaa tah, azi nami ani-bu ezee, yefia oh-no oro-ri waa tsa-tsa meh, yefia onu isi odor dor, ibi chui meh, yefia onu, ni si-ikpede, de yaa- meh ai-t ikplede, ibi yaa tah, oro- ri waa tsa-tsa ala, ba yor ta emeh nu na dor-dor meh, oh na meh na-yefia meh nah, yefia ameh, nami ibi mon-na-meh-